Sɚnda o gwaati mɚnakɚnga, kafun ndɚ na vanyi o ɗa ka malakɚ na sal. O njwawawaa winda nja hyaadi, bijinga trabiya yahi, njwawawaa kdea na hyella nɚnda dɚmal ngɚ hyella nɚnda dɚma ada ndo hyatɚ hɚ malakɚ ɚngɚ tanyi wa kɚl njo mai, ma sala biya kacho ki gwa amala nda cha la tɚ suku, nda cha la ku timai, nda bada o giwa tsu cha lari macha hyeati ka cho gwaa ka gacha hea, kɚr njo cho ɚya nari nɚ ka ada no ama mada chayi tanda cho yi mɚu usa, cho chari wi sɚda cho i, bada ndo ndɚr na kwanda winda jwawawaa ɗa ka hyaati kɚr <noise> badawarinda, dual, cho rarnyi nɚada ngani anɚ vinda yo yati yo gwa amala ada njo ɗaka kusa wa macha narnyi iyay, macha narnyi nɚka ada ka ama ko mada ka zamɚnya adanyi cho narnda anɚ yo gwaa malakɚ atɚ vinda kaza kɚr ndo narnyi jo ngwa kada kusa wa ɚngwa chada kusa wa nda, njo ngwahya jinga sɚinda njo da jawa chul nji mangɚ chul njenga? Dɚmo kranda ya? Ama chul ngya kɚnda? Ama nda hyaati maa ganda hɚya, ganda ghahɚya kɚmɚnda tanga? Kwangɚ ya ama cha kɚr njo hyaati nja sɚ nji ayi. Mada o mɚɚmnda kwanda na ngya, nja nau yi uya rai zɚr dual hinda ko mada ka tɚwɚl, mada ka nji kɚhi da ana gya o mɚlɚ nynda njo jawa za, anɚ eo la mala eo gwaa tanghna, ndara amani z kwar wa jaz ah njana kwar wane nwa, nahin tanghna ndar mani? Nje ngwahibuya sɚnda kwa sɚlnda njo ɗka jawa, nda marakur da, nda amanyi ma mala plan, nda adanyi ma plaa o mɚeɚm, nda aa kɚrnya kwakwanyi ma’a biya nda cho biya ai ndo ngya ka kuwanyi ngulishaa ingɚngɚng kɚr njo ngwahibiya ya nakɚnda hyaatɚ naɗu ko shi gwaa mala, ada ko nuu zɚndɚbiya sɚnda tɚ kra mala wa ngɚm bijinda mala zɚndɚ maa ko gwaanyi, mada kanglang cha kɚr cho hɚya kɚrɚu amma njiinda nangya hinda kwa zɚnda dɚhɚ sɚnda tɚ kracha ngama mea ntɚ lean, ta cha hɚa kwa zɚnda chul biya malnyi, kwa zɚndo chul ngya nda cho ngya kɚi amanyi ndanyi, mada chul tlɚrnda cho mɚr ku kikɚnda, mada chul bwanya nda cho ninyi nɚ ka adanyi na amanyi ɚngɚ njo ngwahya macha mara aku chuli kɚnda hɚbu do ɗuka i dà zɚrkɚndo ki hɚbiya mavo wa macha ka muteya da maa hɚba do ɗaya i zɚrkɚndo ki hɚ kwa muteya wa macha ka amanyo ngari sɚinɚ ka hɚbo ɗaka tsana nga ada ndo i wa macha ka adang na amangɚ dzau ma’a a hɚba do i ko ki hɚbiya mala akii nyari njir dzau wa ngama ma hya hɚdzɚ na mala sɚnda hyella dɚkarmɚn nga. Tun bijir bada ka jwawawaa kɚmon inda a trabiya yahi ngya ngyar hɚdzade kuki mɚnakɚcha gagaɗa ngama o ngya mɚnakɚnga maka uya mala mɚnakɚu hyo nau shilngya mɚnakɚu aku to nayo mɚno kɚngɚ ma’a har hyo nda nau shil uya ngulishaa nda hyo yiya o ɗa mɚnakɚu nacha gwatɚja ma byir gwaadza njo dzɚbiya ingɚngɚ dɚhɚu nja dinga fe nji o mɚlɚmnɚa njo jawar kwar tunyang ja a kwartuny kwar tunyangɚ eo gwaa nda amacha nahingɚ hinga njo hɚtɚ biji nda njo ɗaka awre wi nɚnnɚnɚ sakan wa, kɚr nja hɚtɚ biji njo jawa. Ngama mya azɚndɚtɚmɚn maka hɚbiya malɚkɚ shilo chulkɚhi adaticha ka nɚkɚhna chuli nda ada njo ɗakai hɚba gwaɗɚtɚ chuli njo na a cha ki hɚbuyamɚn kwarmarwa war ya adanjo i njonda shilna aa kwar tunyangɚ cha hɚ nwa, ɚnda malanga fiya tlɚmɚnyi na ngari, ɚndɚ malanga kwa mɚr ɗimkuru, ɚndɚ malanga ada mɚnakɚwa ma? Ka mala hɚl o mɚlɚm andɚdo i njoki gatlɚ kwanyi wo ngama njo ɗari winda cho hɚlnda cho yiya kwanyi na hɚlu sɚr tlɚrpɚ indo mɚno mɚra wi nomɚn iyaye mɚno nau yiya ngulishaa ni nacha gwaati ja kɚr hɚbo ɗaka ngwakibiya, njo ngwahibiya njo zɚndi amma manja yi yanga njo na a tunyo zayaa ki mɚnakɚ ngɚ hya gwa kwa a macha ka kwar tunyangɚ jaya, ai ka tunya ja ya, winɚ ea ngya tanɚna, asɚda ea zɚndɚ tɚrkranda wa ai nji mɚnakɚngɚ za ki ndo ko nai yi ko satsɚ bitinkwa. Kindo ko yingɚ maa anjo mbukɚ hungɚ wa njiinda a chanda wunga, bada sɚrsum ka hɚya tɚ hudɚki kɚnda kwa naukɚ kwasa amma kwalatɚkɚ ale ki maa mada sɚrsumɚ adando nau ninyi wa alenjir mbukɚu mada sɚrsumɚ ada ndo nau ninyi nɚ nji wa ale njir mbukdu macha a jul kɚhi do mbukɚu wa konda ki hɚwiya malako nyari mbukɚu acho cho shili suwandɚhi chuli ma malaka ɗa dza’u cho shili tɚkɚbiya pamahi ma ka zamɚngha ka kwamɚnaha, ka amangha, ka adanghanacha gwaatɚ sakana atsu ngulishaa kɚmɚndo jawa bijinde ndo ki hɚ malakɚtɚwa ya anɚ ɗatɚ nanja sakana manda ki hɚbiya atsundo nau shilnga ka sɚlkɚwa ando ninyi bada ɗɚfa nɚ kasɚikɚ kɚnda wa aasundo shil hɚtɚnyi sɚli anɚ ka sɚlkɚ kɚnda wa kɚrnda salkɚnda nda, nda aki shilnamda nachangɚ ndo shilngya jam kɚiri kwada ja huɗatla tsanakɚ salnda ka ki shilna male mya shilna ingɚ dɚha, anja zhaka ngwahi biya viinda njo yi gwna mahii tɚwa. Alenyi anda ki bɚtɚ takɚ ina, ka atɚ mbuar janga kɚnda inga manda kɚr ki ba ga na ndo i kɚrnɚnda, mada chul manda, atsndo binciki nda amando shilngya ka iyaye kuki wa nacha gwaati ngwahya mɚnakɚcha gagaɗa ngama maka uya mala mɚnakɚu chulkɚhi ma o shilos menɚkɚu ya mo nakɚnda bal mɚnakɚu hya shil dabiyadzaɗeu ana mala mɚnakɚ ndanjo ngwahibiya ga dzugwa hɚtɚnghɚ shili ngya kɚhyo a shilɗa mɚnakɚu amma ɚnya a latɚmɚn badɚgal <hesitation> ngya hɚdzɚ ina ka iyaye witɚna hudɚtla. Nakɚ salsalinyi ma o nda shilɗa tsakatsaka ka aka ngatɚ mɚsɚɗakɚkur tsa malangh wa aka uye pwardɚfu abaka ada na ama wa kɚr sɚsɚnyi o nɚnghɚ ɓwaɓwatɚu. Kwa ika ka ngatɚ sɚnda amangho pea ka ga hya mai mɚnakeu, kwa ika hya ngya mɚnakɚu ana malangha amma tar ngwahibiya ɚnda malanga macha shil ada choi <hesitation> ka amangh ka adangh wa, kɚr o shil ninyi ɓwaɓwate sakana anɚ ngulishaa kɚmɚnɚu ngwahi nda mɚnakɚ cha gagaɗa. Bejiinga, tɚra biya hi hɚba do mɚr sɚkɚnda ɚnga kɚranda ngwahibiya wa. Ya ada ndo mɚr amma nan sakana nguli uakalanɚ sakanɚ ma’a, alenyi kɚr molakɚ ngɚ njo nda shil hɚyanghni asuwantɚ ngya, ngya hɚdzaɗɚ sakana, asuwantɚ chuli sase chul nda macha naka nda ngwaliibiya akonda hɚwa nga, amma sakana kɚr ko laa ngulishaa kɚmɚn ndo ki hɚbiya chuli suwati, aka mya tar ngwahya bijiinga tɚra yahi nga chulya mai har ko la’a chul aleya nji kwa yanda dzaɗu, ndo ɗa ɗanghɚu gama nda hɚbiya chul nji zhanghɚu ndo yanda kɚr nɚnno beya, nɚnno beya nɚnno biya ma, har njo mɚr baada ni njo na ai chul tunya mbwanda ndo kina yi gwaa malakɚngɚ za ai chul a tunya ya dlaɓɚu, ngama ɓutɚ kɚrnɚnda nda uya chul mahii nda mɚnakɚu, nda daka ngwahibiya, nda njo shili yiyanda chul mɚnakɚu har o ɗa ma ka sɚr hɚkɚrou nda njo na kai ma maka uya mala ku jul ka tunya zaya njo bwanya tɚkɚri. Manja na ama ngɚ cho gwaa mala? Njo na ya ka tunyanghwa aa ka tunya za ya njinga tunya zaya ngulisha’a kɚnda mɚnakɚu tunya zaya ngulisha’a kɚnda na hakilu ɚngɚ a gwaatɚ ja ngwahinga mɚnakɚ gagaɗangama kwa chaɗobiye alenya sɚinda aka ɗaka zɚndɚ war nakɚ zɚr nda nja yahi ako zɚndɚ sɚinda a trabiya yahi ndo wa sɚnda biyama nga namɚn ngulishaa mɚno’ lari, amma sɚinda a tɚrabiye yahi kɚr nacha gwaatɚ ja kɚrnya bada ku jinga, njirawawaa ingɚ jinda na ngwahɚ ngama a zɚndɚtɚnda tarihi chul njurawawaa ana chul kɚ nji ɚnda nja ɗaka ngya winda nja ɗaka ngya pampamɚu alenya nji a dzuku ɗimikur nga a gwaati nda uya nɚkɚnda na mbwa ga ngya nda ti alenji tsu ada ndo i hala wa ngama ndo i gya mɚnakɚu nacha gwaati nda uya nɚkɚnda na dzuku tsu ga nawabtanda ɚngɚ njirawawaa kɚmɚn ja a hyati aku ngwahi gaa mala mɚlɚm maa zhan cha ngama alenya mɚlɚm da njo na hai ai mɚlɚm da njo na hai ai mɚlem ka wane ako nau gwakwa wa a, za mya yi nakɚ tanghnda har ko ki gwaa malaka? Ngama mya bɚndɚ mɚno ngatɚ tɚkɚra mɚlɚmmɚlɚmnyi nji dza’u ngama alenya njo batlɚtɚ kɚmɚnda dza’u ma ndɚ dzau nda ki uya dzukunyi ga ngwabtanyi ɚngɚ cho yanda julnyi dzau kinda nacha gwaatɚ ja njo dinga ngwahinga ngama amɚno i hɚdkaɗu kwanda shilina dalatsɚn wa, winɚ o shili na dalatsɚn wa winɚ o shili na dalatsɚn anɚ nguli tlakala kɚmɚn sakanɚ wa nja ɗaka ngya cha cha cha cha ku unguwo mahii mɚnakɚ inda nja hɚbiya shili ada ko uya ndo zɚ wa. Dɚhɚ ngulishaa kɚnda ndo beya ngya mada maɗa kuki do maa ngama shili a ngwahya ga dɚmtsɚ makii shili nda shili ngyakɚnda mɚnakɚu ngulishaa kɚnda nda yiya nda akwa biya ngya mɚnakɚu bijinda a trabiya yahi maa alenyanji do zɚndɚ abra nɚnna zɚr maɗɚ na, nɚnna zɚr maɗɚ nɚ wa kafun lakur hɚsɚli nɚ hyela nda shili nɚmɚn wa. Ngama mya ka jwal kɚmɚnɚu ka jiundi kɚmɚmɚu nda ngwahi vii nda nda hɚ mahii ti ngama nda ki ɗɚmtsi aku chuli mɚnekɚu nda nda shil ngya mada o maɗɚkur nda nda nau sɚsɚuti kɚrnɚnda nachangɚ ja ngwahinga mɚnakɚu bwanya ma o nawa biji tɚki nguu tlakala mando biyo ko gwaa ma hii sakana ka ha nda fu ka zamnya ada kwa nja ngwahya nda uya bada ka bazhi kɚnda ma o mɚlɚmɚu nja ngwahyanda sɚnda tɚ kɚra kwanda ndo ha kumahii sakana aɗati kɚr ka manda la sal kyalkyalu, amma maka shilni alenyi nganmaa sakana tsuda bado oi tatɚmwa, tsuda ndo nau tatɚm wa ngama mya, adanda hɚtɚ sɚli ga dlɚdlɚbɚ tsa ka ama wa alenyi ada tar ɚnda amo dɚ dlɚbtɚnda ngɚ wa amma ngyar tɚnda yo ninyi dɚma anɚ tlakala, dɚhɚ vinda ndo ki gwaa mahii ti nda fɚkɚrɚu nda jawa atsa njiinda tanghnda kuvanda tlakala nacha ya.